<hesitation> bueno kodi jiaa kuja naandi'i ja ja naakiivi di'ikindo na kava'a diikindo ta taja lu'uliu jadi'i tedi ko la'a perne ja kapeinarxi di'ikixi tee koo la'a ja tniinxi iidixi ja kova'axi.